اللغة الأم بالنسبة لي <hesitation> واللغة <hesitation> اللغة الخاصة بالوالد والوالدة والأجداد هي اللغة العربية طبعا. <hesitation> بسبب معيشتنا في بلد عربية فأكيد هتكون اللغة بالنسبة لنا هي اللغة الأم. بالنسبة لنا <hesitation> طبعاً في حي -في الحين الأطفال بعض الأطفال يكون لغتهم الأم العربية لكن يتحدثون أكتر او يتكلمون أكثر باللغة الانجليزية بسبب مدارسهم فيها